لا تخاف يا حبيبي الا طيارة، وتاخذها وتعدي. تعرف أجدادنا أول كانوا يركبون ال- الجمال والخيول ويموتون من الحر في الصحراء وفي اله- في هاذي الأماكن. وانته قاعد مقعد هني تجي ليك الطيارة وتنزل في المطار وانته مرتاح. فلا تخاف، يعني ويش الخيار الثاني؟ ما في خيار غير.